الفضائين مقررين ان هما ياخدوا الكوكب وأحنا محتاجين نحط خطه محكومه علشان نمنعهم انهم يدخلوا الكوكب عندينا ، أنت يا جاك هتتصدي لهم من نحية الفضاء علشان أنت بتطير بكويس ، و أنت يا زيوس هتتصدي لهم من الارض علشان أنت بتعرف تشق الارض وأنا هكون العنصر الخفي و الخطه بدأت من دلوقتي